Ti piggi da carta da regallo, ti ghe metti o regallo drento, dimmoghe. Dapeu o feuggio ti ô ceighi e ti ô særi un pö de nastro adexivo ò con un pö de còlla. E dapeu se ti veu ti ghe metti un atro frexetto, ti ghe fæ a gassa e a finisce lì.